Vanayama vasa twefuga vetre hisia ndio, ukadua mwensake ukamuwaa wensake labda shi awoni kwetre itra se andu fo ukafungua lasima ve tisha.